टॅक्सी गोवा असल्या शहरां खूप टॅक्सी चालता। टॅक्सी असल्यार दुसऱ्या देशानी ब आम्ही भवोवांग शकतोव। येतून आमचा पेट्रोल वेस्टे जाइनं पण केव्हा केव्हा पैशे खूप लागतात। टॅक्सी कोणाकाय घ्योवंग मेलानान तेच्या खातीर परमिट लागत गवरमेंट चा।